﻿Omunyanja nihatuuramu enyamiishwa nyingi, nihatuuramu ebicere, nihatuuramu gonya, nihatuuramu ebinyungusi, nihatuuramu esoonzi, nihatuuramu emara, <hesitation> nihatuuramu emitorya, <hesitation> nihatuuramu ebinyangoori, nihatuuramu nihatuuramu n'embaata, eminyangororwa, nihatuuramu karoli, <hesitation> nihatuuramu